يعجبني الافراد الذكيين المحبين ما عندم اذي على اي بشر او اي كائن حي بشكل عام سواء بشر والا حيوان والا حتى نبات انا دائمن يكونون هذوي مميزين عندي خاصة الاذكياء من عندم كبل يفتهمني يعغف اش احتاج من عندو وبس.